ذات مرة اكتشف رائد فضاء نجمًا جديد يلمع بشكل غريب، اندهش وجرر يجترب منه ولجي النجم يرسم أشياء ملونة، بدأ يسجل ملاحظاته وفجأة سمع صوت يجول مرحبًا أنا هين كان النجم يتحدث، شاف الرائد إن النجم مليان أسرار عن الكون، جرر يشارك اكتشافه مع العالم و يخبرهم عن جمال الفضاء وأهميته والمحافظة عليه.